Aja kaaru avae mbaraikiapeyave jaiñomako aiporu supe iñiro seve vaera esa aja avae ai jokuae arajaipe aiketa aparaikivaepe jaema aarota mbaerako jeita seve vae